भिरेई औरकट्टे के बीच भूता अंतर होन। जुस भिरेई होन तो भिरेई कुली होन बिलकुल तियाँक कुन ना सकोन रोकी जइके तियाँके जानो होन तइके तियाँकी मर्जी होन। और जुस कुत्ता होन तो डारकी तेसका मालिक कोइके जला तो से आपडे साथ निंदा और जि पुछी लेला तो भाँड देंदा। और जुस भिराई होन सो खुली रोन सो कोइके भी जाई सकोन।